Bird la one of ley animal where god made seh myself I can’t really get on it because you see them hauling thing neh in la mouth from area to area and thing neh hold in la mouth carrying it small small ley will take grass from on ley side carry on ley other side you see neh moving around and before you make up your mind you will jeh see ley net in ley tree.